Si pensu a na scogghiera mi veni in menti un muru longu e autu fattu cu li scogghi, ca sunnu petri grossi e pisanti. Li scogghieri si fannu quannu c’è di teniri la terra e ‘un la fari sciddicari ni la parti chiù vascia. Si utilizzanu ni li casi di campagna quannu lu terrenu è a pinninu o macari ni li stratuna pi teniri la strata stissa. Pi pigghiari e ncasari li scogghi si utilizzanu li scavatura cu li benni granni.